<hesitation> Ny fiarovam-pirenena zany, ara-dalàna mitsy ny fagnaraha-maso azy satsia <hesitation> sarobidy mihitsy, sarobidy de sarobidy zany fiandrianam-pirenena zany ka rariny de rariny zany <hesitation> fagnaraha-maso azy, ara-dalàna igny raha amiko.